अगर मु बात करु न्याय की तो न्याय की जो प्रक्रिया च। व शी निर्णय गलत निर्णय सही फैसलों सुनाबो। सही न्याय कारणों सबसे पहले तो कानून के बारे में याद आवे जैसे किसी को जेल होगी तो वो सही च की गलत च तो ऊके लार न्याय होगा अगर वो गलत होगा तो सजा मिलेगी ओर सही होगा तो माफी तो वो न्याय। च अग्र दो जाना लड़ाई करेगा तो उनमें कौन गलत कौन सही का पता लगाने न्याय च गलती कीइकी च यूको पतों लगाबो न्याय च तो ये है।